कुछ खाने जो बुरी साँस पैदा करी सकदन, जन की प्याज, लहसुन, मसालेदार खाना, मांसाहारी भोजन, शराब और तम्बाकू। इन चीजों से मुँख मजी दुर्गंध पैदा होदी क्योंकि ये भोजन हमारी पाचन क्रिया में बदलाव लोंदा न और बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देनंदा, जो बुरी साँस का कारण बनदा छ।